Crìu ca la prima qualità ca s’havi a mustrari è la sicurezza, accussì la prima cosa di fari fussi chidda di èssiri direttu. Fussi puru bonu èssiri curtisi e gentili, però chistu sempri, e ‘n cuntestu lavorativu, putissi pàriri na cosa pocu sincera. Fussi ‘mpurtanti chièdiri lu statu di lu postu di travagghiu, unni è direttu, picchì chistu è 'n interessi onestu pi unu stissu e pi cu offri lu travagghiu.